يلا in tuge ferfe mosorei lin, yani elalan sobolan galula ton soborang eda kir, sobola ton fentang eda kir, fentil ton fentin mukare eng eda kikani, in fenti mukare mukeda kir, kulu wea noug tana karrjir idacha ajwag alosa, tarinnane firgen ko gon tira, tarin dolin ko gon tira, haira tan weakon fuka ken jana haira tan weaka, nougin tunanne kireaka, haje nagseak dumelin, tugig tug tug shadideakon dukki, yan marata lowanga kin, sumumanga kin, tug shadid angokani uos khalsa, walan eska sigir adimu, wala eska tino ko matto ko werwea dan limimuna.